So a ƴeewii yimɓe wietnam, ɓe ndeemooɓe e tutooɓe leɗɗe. Ɗun ana heewi e golleeji maɓɓe, finaa tawaa maɓɓe. Maarooji kuurɗi ana hannde e ley leydi ndii fuu e adunaaru nduu. Ko ɓuri heewde fuu, Wietnam woni to ko ɗi ndemaa.